ماشي جميع السلالات ديال الكلاب ودية, ماشي كلها تقدر تعيش مع الناس بدون خطورة، كاين سلالات لي ممكن تشكل خطورة كبيرة على البشر بحال البيتبول فحال مجموعة ديال الأنواع لي تقدر تفترس البشر.